nudi hewisai gomalawa dasa musaman nada pitu ko kogal nida da pitu dasa hewisai gomalawa hewa so pato suhende saa on